E leydi Indonisiya e wodi nyamunda cuisine, ko ɓe defirta e taliya ko condi alkamaari. Inaaje konin soraata nyamunda e defa, gure e defa. Ta nyami sai ta yejjiti leydi mon, ngam yimɓe e wara ngam nyama nyiri maɓɓe